Arannde leleyal nattay darorde kamera ɗum, to leleyal natti lens kamera ɗum, sey leleyal ngal hoda dow senso gonɗum nder kamera ɗum, to ngal hodi dow senso ɗum, senso ɗum sey ɗum nelda signal, sai ɗum yaa ɗum waɗa foomin image, sey ɗum wartira nder kamera ɗum, kamera ɗum sey waɗa processin image ɗum, sey wartira ɗum naatal bodngal.